Gny- ny fomba ataoko aloha amin’ny lafa zaho te hanao grilladle regny, <hesitation> ny ingrédients-ny aloha tena ataoko soa. Asi- ividianako tongolo lahy miaraky sakaviro, de tetitetehako izy am’zay mba ho ampy an’le olo ihinana azy eo zany. De atonoko tsara izy, ataoko mendimendy soa am’zay mba masaky tsara izy am’zay.